Ananse deɛ yɛ aboa bi a, ɔnwono ntentan. Ɛwɔ sɛ nti a, ɔyɛ ne ntentan no. Wɔ nneɛma bebree nti a ɛma Ananse nwono ntentan. Baako ne sɛ, ntentan no ɛboa no ma no tumi nante. Wahu sɛ ɔyɛ aboa bi a, ɔfa ne ntentan no so na afei ɔdi akɔneaba. Ɛno nti sɛ ɔnni ntentan a ɛyaa ɔbrɛ. Nti ɔnwono ntentan sɛdeɛ ɛbɛyaa ɔbɛtumi aboa no ama no anante. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, ne ntentan no ɛbɔ ne ho ban. Sɛ Ananse ɛnwono ne ntentan no ɛfa ne ho a, aboa bi ara ɔpɛ akye no no ba ntentan no ho a, ntentan no tumi kye saa aboa no. Ɛno nti ɛbɔ ne ho ban. Saa nso na ɔfa saa ntentan koro naa so de sum mmoa binom fidie. Sɛ ɔpɛ aboa bi akye no a, neɛ ɔyɛ ne sɛ, ɔnwono ntentan no fa ne ho. Na afei sɛ ntentan no fa no ho a, ne afei sɛ ntentan no fa aboa no ho a, ɛmma no ntumi nyɛ hwee. Ɛnti saa kwan yi so na nnim sɛ Ananse ɛfa so a ntentan no ɛboa no.